إني نختار إني نفجد مفاتيحي، الحج ما نجدر نجعد بلا تلفوني، لأن التليفون فيه كل شي مهم، أرقام ناس، محاضرات، أعمال، يعني مهم مهم بدرجة كبيرة، مفاتيح تتعوض لكن التلفون وبياناته والحسابات كلها حاجات <hesitation> ما تتعوض صراحة.